Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarkatuhu usane ya dadudo ndargu tikdhene ndir ndathan ndar dan gwana in tsine inkiskino toh lavi iyah har kru udare intsin tsinaka mitse kaurikhana intsin tsinaka tal tharwitghar nga intsina hawa bi nga van tsina lavar bi toh dede nɗakan gwuzko kuma ko dughwa ɗiya ɗiy, makagh baka biyo yah dughno matsa ko tsatska lavar ndigna da taka kinda lava tare lav tare intainako thirwutgharo yanzu nzabi intsin lavara bi amma kabi, htsi lavata ka da mughuro kino kindo mughere da lavara tar na zararo intsi tsitare toh makaranta na iya giɗo yarwo wahala da ngakha intsina lavatar biyo wahalo ngiɗ zitar yar wa tsitsa dogha da kasuko ndikine nda ngakhn tsin tsine lavatare biyo ngik wahala tsitsa da suk digit kha amma da de tsin tsina ka lava tare ngik soki in giɗa ziya kanurakha in yarwa toh kanura khano da tsina tsina lava tare tsitsa in thirna vako da ngiɗe kur daghan ndaga kha tsina tsina lav tar biyo kirdiya kirdiya nuvitar tsi kinda toh tsitsa do kinda da kasuko ndi kere da kwara kwara cewa kinda da za ya lava tare. Nde ge mangaka gesuwa za lavtare tsitsa iri <hesitation> digite ndigaka invuk tare da nɗida nɗida kindi za lavtare toh itire tsa ba ta koyen cewa gwoze ha bi toh ada tsa tsina tar cewa gwuza hako bak yagha gwuza gha kirdiya kindi nub tar kinda kada kuma se galvata kinda daghen toh ka takani kinda yarda tar shikena da ngiɗa rud lafiya yanzu zirarm. a latsina tar jera toh nga tughba ifar lagha ziura biya ai tsatsa makaranta medicine da tsitsa lava tare ngik soki tsitsa kwoɓ bu bule makaranta amma ndaga kha intsine tsine laratu biya wakhala tatsa ye zarakha wahila wuti tar tasa ghiregha <hesitation> unbelita ka ngiɗe invuk <hesitation> tsibtsi tar in yarwa amma kinda gwuzakho nga kinda kwar cewa ah yarenda ba kitakho na biyo ga kinda diɗa da kvana biyo manga ka kinda tsitsa inya udeh ude man kinda dagheme tsitsa christana kha tsitsa kanurakha tsitsa irik ude ude vuk kinda gwuzaha nga kisa kilvako bi nga kinda kwar cewa ud bo udu iya ude dinga biga ud kita kula man <hesitation> un buf kinda anna itare se kwarga cewa yaghiner, biyo ho gaghmere bi to nga ɗagwanta kinda gwozakha bi ya pegakha bi tsitsa <hesitation> yanzu tughu, kino, yaghna <hesitation> ntu ghuɓa tana nga karecewa nga ɗangwants kinde dagin bi. Tsitsa in gwuze nga gwarna garan cewa ah krakha ino ah guduppaha ino nga ɗan gwats kinda bi da du gwuzgwuzha tsitsa invak gat kwuɓo kina ya zilando da sokha duwa duwa witgha uda udando udando kinda ai amma da tsabaka dina yan lartar yarwa na biya kam waklada ngiɗa yarwa tsikindo se takana kinda lavatare toh da takh kare lava tare nga wakhala istka tsitsa sagona zak dukha tsitsa khipina jzakdukha kwa rako da so itare da yiya ngurwa inara wuɗa wuɗa nivtare za lava tare toh da nga intsine tsina biyo ngaka da khub wahala ka hvak tar to latsina tsino zarro nda nde kwuga tharna nga ka da tsina tsina biyo wuɗa vitera nikau zarraro ah niya niya niya nivin babo niv zarata ko yanaka ayo toh yik ribats ka diyane intaiha tsina garara tero toh ngaka tsina tsina bi da so its, suu ndigire nagh kinda piya ah nagh kinda iya burabisko nda diɗgitare ngurwa nivi taratsa kho niya niya niya niko toh ah ndilan bi tar biya te babawo niya niya niya nur tare za lara tare nuf zararo ajigaku daɗi ndiken zaarma nja itir khaba wakhala in vak to bi amma ka ya zar bigitar tak taka larana fa akhuɓu ifa wakhala tera hrak tarfa Tsitsa mughure ndiken man tare zilaf tare ade nya niya nya nuf zi zara za khauso kha lakha invak tar khalak kiɗa man itere <hesitation> ya tha witgharo dikker nir zara taka ku tar nafa kuna makaranta intaka take zara da thirna lava invak tire toh nughata ko ngik zorara in shitaghir za dhu in witgharo ghisa kinda dagho nughar var nugha kinda nake nga tsine tsina lava tare biya niya niya niya niya nut zil ka babsare yan naka vak baba sare awe ghisa kada daghene in tina tsa manga yawa zare ndikina nughara nugha kinda in nake tsa tsine baka kwara zir sa biyo natsa tsu diga men tare toh intine tsina kwa kinda tare daghan ghirarma intsino tsino zarama intsino tsino ammi zilara ngaka tsina lenlen bi kuma da jigaka dadi ji itar gaskiya jigaka daɗiya tunda taghga yare tare ajgaka daɗi nator ngaka tana tsina lava tar biyakam in khuɓ wahala da khub wakhala invak tar.